अ न् बय्न् मन् त्से बय्न् अन्गुब्ल, न् फुल्नि द्म् फुर जयिबय्न्। अ जेरे न् लन न् द्म् फुर अल्द अल्द जयिब्। अ जुन्ग् सिति के जेरो मन् त्से न् बय्न् अन्गुब्ल। अ पिस न् मन् त्से बय्न् अन्गुब्ल, जुन्ग् <hesitation> थिर्त्य् लख्, त्वेन्त्य् फिवे लख् कौन् मुनु। अ जुन्ग् फ्लत् मन् त्से बय्न् अन्गुब्ल, ए अव् <hesitation> फिफ्त्य् लख् सिक्स्त्य् लख् सेवेन्त्य् लख् अरय् अन्गु। अर्रे बे अव्न अर्रे जुन्ग् जुदि दिजय्न् लन दिजय्न् न् बेलेग् बेलेग् कैब्ल। अर्रे बेलेग् बेलेग् द्म् जयिब्। अर्रे ओने च्रोरे, इति निन्त्य् लख् इति मुनि। अर्रे बितिने जुन्ग् जुन्ग् गमि इसिन्ग् अव् जुदि न् मन् त्से लन अन्गुब्ल। भेलेग् जुन्ग् बर द्म्गु सलय <hesitation> फिवे लख् तेन् लख् हुन्द्रेअद् मुन जयिर्।